بنصحك أول شيء تحاول تقرأ مقالات مثلا أو كتب من كتاب أنت تحب اسلوبهم عشان تستفيد من طريقتهم، ثاني شيء حاول تكتب يوميا حتى لو شي بسيط، لان التمرين هو اللي يطورك، ثالث شي إنك بتقدر تاخد ملاحظات من الناس إللي بتثق فيهم، واسمع نصايحهم جرب تكتب عن مواضيع مختلفة، مثلا أكتب خواطرك اليومية.